Tiaronao moa iha niteny agnamiko tamin'ny nofinofinao <hesitation> handeha hitsangatsanga am- amin'ny tanà manao an'zao igny hoe ah! Zaho andeha ariky manao an'zao ndao antsika andeha hagnagny fa fa misy vola ao mba andao tanterahantsika am'izay nofinofinao fa iha moa niteny tagnamiko hoe teneno aho lafa manam-bola mba andeha agnaroy tsika mba hinahina raha fa zao lahy tena ta andeha am'toerana ao fa tsy manam-bola lihy aho. Ndao am'zay tsika andeha magnagny fa fa manam-bola iha anany zao manao akôry?